ta yiɗi heɓu binndirgel ma e deftere ma, ndemboo kettinoɗa maɓɓita gite ma, maɓɓita hoore ma kettinoɗa gaɗa ka nanki ko ɗum wiiyata, ko ɗum winndi fu gaɗa ka kaso ma raisin majum binda.